Kruvvikäändjäq ummaq tuujaos, et kruvvõ sisse käändäq kohegiq. Näütüses puu sisse vai metali sisse vai no, kohe vaia om kruvvi käändäq, sis kruvvikäändjäga käänätki kruvvi sisse.